Laforo o koa, io moa zany misy laforo fiketreha, misy laforo famanà raha avao. Laha ohatsy misy laforo mandeha afo. Asia afo ty anatiny ao le ao raha iny ketrehy anatiny ao. Misy lako- laforo sasany mandeha courant. Da laha mandeha courant moa zany i, matetiky anaty trano any raha iny le ajobo ao avao ty raha hoketrehinao na hofananao le lafa masiky iny alanao. Misy kontiny, misy lerany. Fa raiky mandeha afo iny, iny matetiky iny tsy de antrano any loatsy iny fa antokotany eo ohatsy. Le arakarahy maso matetiky avao.